Nañuu tumen namento yuñuu tu rancho ko nrio ujun ndarió, vilo chi iin atu choto chinuino yante, uun namen tiná na xhinrió nreden inguiá nreden yee yenguetiaña, ngue vengueniutua jan mien kandeké, kalunka iin vilo vilo ka chídintio indiña chí ya'á nin chininña onrecha un choto há ñaña ventajaña.